बोलेक स्वतन्त्र हुइना चाहि मुल एक सिमा जरुरी हे काहिककि बुलना <noise> हम्मर अधिकार हे कहतिकि साइत अन्धाभुन्ध, बिना कामके मनकना, बात करना मजा बात नाइ हे । बुलना स्वतन्त्रता <hesitation> ति औरेक हक, शान्ति, अधिकार, सुरक्षा आउ मान मर्यादामे आँच पुगना नाइ चाहि काहिककि यि गलत हे । उहिकमारे हमरे गलत नाइ मनकना चाहि, जैसेकि गलत नाइ मनकना, गलत आरवाप नाइ लगैना, लडाई झगडा नाइ करना, गलत भाषा नाइ उपयोग करना आउर सबका सम्मान करना । जब हमरे औरेक सम्मान करे जानब तभिकेल हमरे आगे <noise> बढे सिकब आउर ब्यक्ति स्वतन्त्रके अधिकार फेर मिलि । उहिमारे हमके ब्यक्ति स्वतन्त्रतामे ज्यादा नाइ बुलना चाहि, ऐक निश्चित सिमा हुइना जरुरी है। <noise>